Ni- ko gurel tokosel. Toon ina welnoo no feewi. Ko ladde tan. Kaaƴe ina taarti wuro ngo. Caangli ina taarti wuro ngo. Leɗɗe noon keewaani hen. Kono noon yimɓe fof ine moƴƴi, ina mballondira. Yimɓe fof kadi ina nganndondiri kadi.